Makanan sederhana yang sayo suko tu ikan asin pake sambal nah walaupun dio cuman ikan asin tapi kalau kito makan di kebun atau di sawah itu tu enak nian, lagi panas-panas badan capek terus kito makan ikan asin tu, woi raso nyo kayak capek kito ni ilang gitu campur dengan sambal terus minum aek es di kebun kek gitu enak nian, makanan sederhana yang sayo suko tu tapi sayo suko tu nah pulut itam-pulut itam di campur-di campur dengan ikan teri samo kacang terus di sambal nah itu tu enak nian kalo di makan apo lagi pas pulut itam nyo tu lagi panas-panas nyo nah itu lagi angat-angat nyo kito makan nah itu menurut ayo makanan nyo tu sederhana tapi enak menurut sayo makanan yang sederhano tapi sayo menikmati nyo tu pisang goreng, pisang goreng di kampung sayo tu namo pisang nyo tu pisang lem lilin, pisang lilin tu kalau di goreng tu enak nian rasonyo tu manis dak ado kelat-kelat nyo, itu dimakan mentah ajo kalau sudah masak di makan mentah itu raso nyo manis apolagi kalau di goreng terus di minum kan sore-sore di campur kopi atau teh tu sambal nyebat tu raso nyo tu dak ado tandingan nyo nian.